Oh leroa hay! laolo iny ndraiky tsy manjary jereo moa ty trano ty, oy misy feo hafahafa aby raha ty. Jereo, ay! lasa misy hafanana ko ne raha ty. Oh leroa karaha misy labozia koa ato, andraso basy angalako an'ty kakazo ty fa kapohiko am'ty tsaratsara io androany ty sanabavy, ndraso basy za nga babanao leroa.